Përveç zërave, zogjtë uzonj sinjale vizuale, si ngjyrat e pendëve dhe vallja martesore, për të komunikuar. Gjuha e trupit, si posturat dhe lëvizjet, luan një rol jetik.